yauwa na tishe wo'oto ki babaɗi sabo ki na na kolshe kizi nan tiko wo'oto na kolshe kizi bu sabo ki ko nan diko riya dai hawono an kizi bu sabo ki ruta ya ni ano na kol kizi bu sabo ka'a tino wo'otonno so babaɗi dole kuma gafinni na gonno riya tuko wo'oto yo babaɗi na nduko riya dai natu itu rutano kolshe kizi bu ka na ndu metu kola bai yoto amma yo baɗiye kam dole na tina si sabo ki a dukk kizi na kola kizi bu nan nduko riya dai hawonno an kizi bu na gafa ruta kuma an dudura bu sabo ka'a kaba nan meno amman nan fata tiko wo'oto bu nan fata baɗi na itu ruta bu maa'i ai na itu ruta bu daman tinak wo'oto ki babaɗi a dukk ne ti kizi no na na nduno riya kuma <noise> du riya bai so ni ndu ko kuma ni itu marshen no ko na marshe ma gono metu lahiya sabo kaa'a inta ne'e tishe wo'oto babaɗik kani ko na nduko riya ko na nduko marshe hawonno an kizi bu amman hete hawonno an kizi ai zaman kauso kaa'a gyaɗanni sai dai ki baɗi daman ki toi ka tai wo'oto gidi idi marshenko ko a riya ko got ko marshe na ka tiko wo'oto ki babaɗi ka kola kizi bu sabo kaa'a a dukk neti kizi no ka metu ƴanko kuma an kizi hawon ko bu ka itu rutan ko an kizi bu ko ka itu marshenko an kizi hawo ka bu sabo kaa'a ki baɗi dole na tishe wo'oto hawono na tina wo'oto yo babaɗi kenan dole ki baɗi dole na tina nan tiko wo'oto a binno.

yo baɗi a tukte wo'oto yo baɗi daman kaa'a na na nduko riya ma hawatko wo'ate dai gamno ko ka itu marshenko daman ka marshenko hawot ko dai an kizi bu to dama a zubte muni so tishe wo'oto so baɗi k a'a ko ka gotko ruta a riya ko ka gotko marshe to ka tuko wo'oto yo baɗi to na ka tuko wo'oto yo baɗi kuma ka koldi kuzum bu to sabo kaa'a a zub muni so tishe wo'oto so baɗi si mu an daman mu fate ki baɗi mu tishe wo'oto tamu wo'oto zugonko an kizi bu ko ka go riya ko marshe ka ngata yoto ka metu ƴanko hawot ko an kizi bu to sabo ka'a a zubte muni tishe wo'oto so babaɗi si na mu tanko wo'oto mu mu itu rutamu lahiya- lahiya ko ka itu marshenko ka metu andi matsala bu sabo kaa'a mu tishe wo'uto so babaɗi mu tishe wo'oto sabo kaa'a <hesitation> sabo kizi a ratsa muni sine mu tishe wo'oto so babaɗi kaa'a na ka tuko wo'oto so babaɗi bu ka ndu ko ruta har arfe binbaɗ ko dirbolo ka tiko wo'oto bu kizi a a ratsenko kabi ka meno bono ka wai wo'oto ka ndutu bonoi ma zugonko an gyaɗai bu amman na ka tuko wo'oto ki baɗi ka tuko wo'oto ka itu rutan ko ka itu marshenko to daman billat ko moɗi hawat ko gomino ka metu dai ka ganyara hawot ko kizi bu amma na ka tuko bu ka lomit ko har arfe dirbolo to kizi a ratsinko sai wane a'a.

kute wo'oto hawot ko ɗoi afno hawot ko na afnonmi ko wana ba'i ni nduko na hawot ko afnon mi hankaliko a zugonko amma na an kizi hawot ko to dole. <noise>